Gny tragno aloha tsy de favarotsy fividina loatsy atiky fa gny tokotany gn'avidy fa magnodidina gny telopolo tapitrisa ariary eo aloha gny vidiny no hotraka vidina tragno avao gny resaky. Fa miaraky tany izy, mety ho tonga amy dimapolo na enim-polo tapitrisa ariary.